Noy gerotoɗa jikkare ko lokaare maaɗa nonno haani. Aranon ta fuɗɗi jikkare ko adakare maaɗa nden ngadda kolte maaɗa ko de goɗɗo e ɗe taggi. Nden gerontiri.